Барои самаранок ва хуб пок кардани утоқ бо чангкашак, аввал бояд аз ҳама ашёҳои калон, мисли пойафзол, болишт ё ашёи дигарро аз рӯи замин бардоред, то ки чангкашак ба ҳама ҷой расад. Барои қолин, насбҳои махсуси чангкашакро истифода баред, ки барои гирифтани чанг ва ғубор дар ин гуна сатҳҳо беҳтаранд.